बियर और वाइन मुझे बहुत फर्क हो कुकि जो बियर भी हो से तो आदमी के स्वास्थ्य पर हानि पहुँचाए और वाइन ली कोनिक ऋण शे लागो। पर जे कोनी बियर भी पीला तो तेसके सेहत बहुत अच्छे रोधे।